די וועג וויאזוי פייגלעך בויען זייער נעסט איז דורך אפאר וועגן. איינס, זיי קענען וועבן מיט אסאך אנדערע מינע זאכן וואס זיי טרעפן אדער קענען זיי נוצן זייער שפייעכץ אלס א גלו עס צוצוקלעבן.